Mrambsan, gooy, yooshgab, este doraz, chabakan, gueꞌəld'g, gueꞌldə de zashirabchi, <hesitation> kon binoꞌn bironni axte byenkich, riramkakaꞌ biromkə, mis nit, este naꞌbsete nanaxaꞌ narax, este shi zaꞌ sto liꞌa kuꞌuk, este kayishurirari arishayi fruta bilidashirobay. <hesitation>